פַּאלְחַקִיקָה נַפְדֶּל נְעִיש פַּעָאלֶם חָ'אלִי מִן אֶלְ-פַקְר, חִית אֶלְ-פַקְר צָעִיב, כִּימָא תָאיְקוּלוּ "כָּאד אֶלְ-פַקְר אַנְ יָכוּן כֻּפְרָן", חִית אֶלְ-פַקְר אֶלְ-אִנְסָאן לִי כָּאיְעָאנִי מִנּוּ, כָּאתְתְחַיֶיל אֶלְ-אִנְסָאן מָא לָאקִי מָא יָאכּוּל, מָא לָאקִי מָא יִשְרַב, מָא לָאקִיש בָּאש יִדַאוָוא, שִי חָאגָ'ה לִי צָעִיבָה, פִי חִין אַנָּא אֶתֶ-תָלוּוּת, אֶתֶ-תָלוּוּת רָאה אֶלְ-אִנְסָאן רָאה חְנָא עָאיְשִין מְעָאה וְכָּאנְתְעָאיְשוּ מְעָאה.